إذا تقدمت بالزمن <hesitation> أسبوعاً في المستقبل، أكيد راح أكون متحمس، واشوف شنو صار في هالأسبوع. أول شي أقول، واو شنو صار في المستقبل. أول شي راح أحقق من الأخبار، والأحداث المهمة، واشوف إذا في تغييرات كبيرة في العالم، أو حتى في حياتي الشخصية. إذا عندي شغل، أو التزامات في المستقبل، راح أكون مستعد وأعرف شنو بيصير. يمكن استفيد من المعلومات وأخذ قرارات <hesitation> أحسن.